Ñy fifankazahoa misy zany aminy ñ'eritseritsy <shushes> noo aminy ñy vetsevetsy ii aminy ñy fomba firehafa. Lafa teña zany misy raha rehafinteña: dikan'izay fa nivetsevetsenteña, fa naboakiny ñy vetsevetsinteña, <shushes> ñy raha vetsevetsenteña avao zany; iñy avao ro volañinteña aminy ñ'olo, <shushes> raha ambetsivetsinteña aoñe ro aboakinteñ.